no kokkirta presentation yaago yimɓeji ɗuuɓɓe kanjun woni ngatta kare ma boɗɗe ciriyo ɗa ciriyonoɗa presentation ma anda ko ngatta presenting, anda ɗum jangga ɗum ngaɗa research paama ɗum boɗɗum ndem mbo ndaro ɗa yeeso yimɓe ta huluɓe ta diwnu volana ɓe